ग्रीस हंगलो लोक छोदो ख्रिस्ताव धर्माक मन्त। आनि एक एक वस्तुंक एक एक देव पुजता। हो देश लोकांक खूप लोकप्रिय आसा आनि भावपाक खूबसो लोक येता।